<noise> Egypte a da anisan'ny firene mankalaza ny ramadan avao koa. Ramadan io da fotoa natao fifadian-kany sy fan- fanomeza sakafo ny tsy mana hany. Da anisan'ny fety lehibe a Egypte ao koa ny tsaraindreo hoe sham el nessim zao. Io zany da fety lohatao i io iarahan'ny olo misakafo ivelan'ny tragno.